जू चॉपस्टिक्स वन वे त भौत काम च वै हमुन क्वे चीज़ हमुन पैक कन वे मा भी काम ओनू हमो दाँतों गंध निकान भी काम वहनु क्वे चीज़ हमुन खौंण म भी यन फरूट खाण त वे बीठीन हम पकड़ सकन औं आ जू जू हमा फोक च फोक भी हमा ये कामों वे भी हम द यन के त डब्बे के हम वे पकड़ के खे सकन और जू चाकू च चाकू हमार काटणो काम ओनू त ये मा य फोक भी चाकू भी य चॉपस्टिक भौत काम च खाणो खाण मा